Punna kanre-kanreang nu ku ngaia iya lohe ji mingka nu paling ku ngaia apadi mingka ku sa'bu ngasekmi kapang rolo' dih kapurung ku ngai to' ji <hesitation> apa isse injo di <hesitation> baro'bo, kanre batara, ouh innie kanre kampo'do nampa di pasi kanre rung juku' ranngko maing injo di pa'palluang i utang keloro di dahui camangi <hesitation> apa isse injo dih kanre-kanreang apa inni do <hesitation> punna dumpi iya apanjo e barongko ballo to injo kusa'ring punna nganre a baraongko, biasa injo nu tala di u'rangi inranga punna injo kanre-kanreang nu ringngaia rikanre biasa injo punna lampa a'jaga barongko ji ku hoja biasa angkua injo ri patanna jaga angkua ki sare saia injo barongko ta kodong la ku erangi minro nampa punna na dahua injo lante ri balla ku pantama ri kulkas a ka ballo kalia injo barongko punna battu lalang ri kulkas nampa Tangallo-alloa ri hambang na alloa angnganre ki barongko dinging biasa injo kodong <hesitation> patanna jaga na sare a biasa ta lima biasa injo nu ku nu ku kanre ta se're-se're i biasa angkua eih ku nanro-nanro inni mukopi isse ku kanrei deh ka nu ku ngai kalia mingka nakke inni taunna nu kuttu a pole a'baju pakunjo bela jadi punna injo rannu kalia disa'ring punna nu disareki